नाइजीरिया के अगर हमन बात करब तो। ओकर में मटन समुद्री खाना पशु पक्षी के मार के। एक एक हिस्सा खाना अउ संघे। एक पॉन्डेड याम नाम के खाना आएल। एहि सब वहा के लोग मन ज्यादा खाथे।